Al e dificil calcülé vaire pruteine dëve pìé mangiand roba vegetariana. Savuma tüti che cun la carn e ël pes al e pi facil, però tüti i di ëntà mangé fazöi, fave, lentìe ën manera chë i sustituma la carn